Laha zaho nahavaky vera amy trano namako any, volaniko avao namako iny azafady lahy fa mbo ho soloako veranao ty.